A wattan ɗum ley njamndi ndii tan hakkunde ɗoo ñoƴƴa nde kaa hela. Ɗun woni so tawaama banngal a jiɗɗo helde ɗun kaa, non woni no waɗirtee. <hesitation> Ɗee kulle hono muuɗun, ɗun woni ko anndaa e majje, no ɗe kaaniri taweede eɗe ngollira. <noise>